Ny karnavaly a Rio de Janeiro ô da fomban-draza breziliana ma- malaza eran-tany. Tamin'ny tao roa amby roapolo sy valonjato sy arivo ô: nahazo fahaleovan-tena baka amin'i Pôrtugaly i Brezily taorian'ny nahazana-tany pôrtugaly azy.